Arigami ushi wor irenne eh erechi, erechi wor ani gameh eh arigameh egbu-bu ivai, erechi eh ngara ere, erechi nta ee, enh erechi ngara wor, ngari irong mme arini-rong mme amega, ita nugama, ekpa nugama, wor aguno-gunor igam, mme gba amang mme ashi nna amang mme ase ke esai arong mme, then amang mme arong agwe gba oven wor irene amang mme arong mme, amang mme arong mme ige irum wor ga-ama, mme egib oh, asughor egib oh arong mme ere erorome, arong mme uda mme unok oh mme ere chi ngara enwe ere- erorome ava use oven wi irem mi imagi irong kpor-kpork ke wor ime aye ngara amang arong mme ago ashime irom ewor ga ama agam igun aseme oh igun agam aseme oh ire wor irome ga ama arong mme ana ashi enh erechi nta amega igam ivura ge nsort, ivura nnigama nye enh oven ususor igame ita ge imia- ame ngwa aben mme akuba biak agben mmeh jeni ajem, jeni ajemi jeni ajeni asuha ma ita wor gbe good ke nsort ame then igameh ekpa, ekpa wor igam meh abe nna amang mme ase ke ninai aguni mme, agunime agot before abbe amang mme ase ke manni. Amang mme ase ke manni agwe, ayai mme ayai mme igug osusor anud, ayai mme ayo ovai anud ava mang mme ase ke esai ogbome aremma ogun wor agirong enh erechi ita wor amang mani aseme, agwor mme, agwor mme good agwe mme ayai mme, ayia mme ishi inep-inep, ayia mma eshi inep-inep igo amang mme adere, agam unok aseme nne nga rong mme udah mme unok aseme nne nga rong mme udah mme unok, gba awor agam, agam ubah ase-mme ava atte awor amang unum edi areme nne mani ame abanga ause unum ebi arong amang mme ashime iga irome wor ama igaha oven itaba ire wor ugbi, nne ushi enh afiaha igaha ere-chi ngara eyea, egbi arong mme gba odum-odum edug abe wor abbe ayeni, asene mme oven kpor-kpork ashime gba irome gba ama eh igamge nyo ari, ari anot ee edubor sen ichi daiden onor imeren isori, agigor wor iganne yene sen ari inim edubor sen weh inuro ivuro ari mme nna nirem, gba ite obork ayo itoh gbang ga agama sughuren ikbiwor itoh won nge agama- gama arem oven nna mma arem wor igi-gbai woi, igbai-gbai asawor mme orume, ari gam orime amin ke eyorho biakpan orem wor gam iye mme erechi ita wor mma erechi ngara abbe na ari nne imang mme gbang erong. Wor ite obunk ayo ito onor mma gwoni wu ufak onor obunk ere, ke ari nishime ke edug igaha edunk ye edaghe, agm gba oven yedaghe, mme edunk oh mme wor agam amang mme gba ashiga amang mme ayebe abbe avacg rame amang mme arong abbe arong mme ke edug-edug gba-boo, adan ke unok oh, adan ke unum oh gba ke adan adan igaha ava adug mme ikpor ebbe ase mme udoh, aseme unok ase gba oven udumu urome beh ka ama, asame igun, aseme unum, abbe arong gba nne ikpor gba ama onor good agumor ashi erem igbai-bai mme jeni ke ime mbiakpan urume, mbiakpan anug mme sughuren igubor, igubo ijack ari ugubu iye ari otu, iyari oven kpor kpork arigume ireme mmeh ke educk egaha educk enep, arigume irem inep, mme orwupa ume gaje ufu mbiakpan yene ari inug-inug, ari gbai-gbai mme jeni agam ke imeren ah, ke oyinna ke koi-egaha koi ari inug inug ari igbai-gbai ke gaha igbai-gbai sughuren ure ari erek-jerk <hesitation> biakpan edug igaha edug iguhore igbai-gbai mma jeni ijagha uforo onor, igimi imang mme mme itu, ngari reme mme itu, ugubu iye ari oven wor ari dume imang iku utu enwe, irem gamin ke mbiakpan, mme oven wor ari egbem enh sughurem ago ire iye ari ge yeyen, ke edug egha edug ire ari ke ekakanna, ke edug egaha edug gbe owor abemi sughure ire wor ke eye-yen uguba uge mbiakpan.